Fan̈anaovana etiriman, ia, araky ny haiko alôha. Alôhany anao, <hesitation> milomolomoay hely zen̈y fatao izy aviô atao zen̈y zay mampahevoko. Mampakajokajo bôka iô aminjay zen̈y raha atao aminjay.